أكيد بنولي فنان، فنان يضحك الناس، فنان كوميدي يضحك الناس، ويعالج الروح هكي لما يقعدن -يقعد عندك إنسان يتضحك فيك، متحسش بكآبة، ولا تحس بأي نكد يمر عليك، في علاج للنفس، الضحك هادا فيه علاج للنفس، ثانيا بنولي فنان كوميدي مش نعالج الناس من <hesitation> الإكتئاب اللي محيط بيهم.